So mi hokkama dama mi sufta e mi yaha dubi tammere ɗiɗi yeso e tammere ɗili gaɗa. Igga mi yaha duɓi tammere ɗiɗi gaɗa ngam mi hauta ko'e leydi men. Musamman leydi, yimɓe leydi Najeriya.